عندهم الحرية ، الديموقراطية ، إلي هى تعبر عالحريه تاعهم و عندهم المساواة و يحتفلو بحقوق الإنسان و ياسر عند الحرية الدينية زايده و الإختيار الأساسي عنده.